مرة شفت فيديو لقطوس هي تبى يعنى تنجز من الكرسي للطاولة وبعدها اللي هي شوفته ما حسبتش الحسبه مليح يعني ما حسبتش المسافة بين الكرسي والطاولة نطت نطتها لكن شين صار بعد ما نطت هي طاحت يعني عالفرشة هذاك الفيديو لين ضحكني هالبا لان الفيديو طريف هالبا وعجبني هالبا يعني الفيديو لكاى هذاكا والموجف الطريف